<hesitation> Tie kɨ o po turu a lah taa ŋwǝ wǝǝ nǝ wɨlǝkpǝ nǝ kǝ ŋ nóo pu nyiyǝ mɨ ŋ fɨ wǝ. wɨlǝkpǝ we ŋ náa wɛɛlɩ mɨ lǝ̈ mɨ ŋ fɨ wǝ́ pɨ láa taa tie pɨ lɨŋ taa rɨ no wɨpoŋkpǝ wǝ́ ke pɨ lɨŋ caa pɨrǝŋyǝ rɨ no wɨpoŋkpǝ. Nɔnɔmɛyǝ we wǝ́ ŋ nǝ́ǝ fɨ ŋ wɛɛlɩ mɨ lǝ̈ amaa nyée re awɛ nyɨ ŋ yɩrɩ awɛ wǝ́ tieyǝ ŋ nóo poŋ mɨ lǝ̈ ata wǝ.